mani ga gang ina angasigira xisang mani gima xara vexa tangi mani gi nang usigi mamana ot lo sto lo mamana ngot lo mamana ngot xara tengi ga inang mani gi se ius tuman malan gi se mun tuman lo sirai ro lo lana paspasal sura lo siva o e aiu mani nuk tengani nuk vexa nap ina nuk aisok pana enginang ginang gavex mani gima gi inang mani gi imagi inang e sugim ata pux gi vexa tokon o okei lo sait ina mani nuk vexa toni ga uneng paspasal ina mani gi sang sugim nuk mas tengana taxtex lo paspasal ina siva xaval mamanan non lavu ai no riga pisingiri pana maraulia or masalai masalai lavu sava a xara lax lo lana ina pasal e tapuxini mani ang naxara xas xara mas tengani ina aisok alu lono ong ne laxos gura e- e- e- e lo paspasal ina Saxai silin o mani alu ga uneng vo nuk pasal loxongo nuk mas xalapang pana tang saxai silinang ang vo tan mani vo tokon tenim gimas tuk lo nom givexa nap nuk lasinuki gi nang lo mugim gimas tuk eno ina nuk asasinuki ta sotang ngot egi tatut ina xam mamana vap paxik rik polox alax erik tuk lo mukim ina aisoki tang mamana otang ga sang lo mari gir ne laxos em tasol tenkiu.